Fomba fiasan'ny stylo de, stylo agnoratana de izy a <hesitation> efa misy ankra agnatiny efa misy ranony de igny tazominao aminà tagnana de andeha agnoratanao de misy sasany mampiasa agnazy à gauche de misy sasany à droity de izy koa misy karazany maro ny kol- koleragny de afaka ta- tazominao mafimafy foagna izy de miova ny lokony na tonga de samihafa mihisiny ny stylo na mena na manga na fotsy na maitso.